Ny fomba firetan'ny amboa amin'ny tompony ndraika a: dia ianao mahatambitamby anazy sy mahakarakara anazy mi arô <hesitation> ohatra anao hoe magnomeme sakafo anazy matetika a, manolotolotra hanina anazy dia efa mba tiany anao izay dia efa tamana aminao rô izy.